Tuuri ɲaŋey izey kaŋ i ga ŋwa kaŋ ay ga bay, nga no ay ga ba ay ma ci araŋ se. Araŋ di, i ga Cashew ŋwa, i ga kankana ŋwa, i ga leemu ŋwa, i ga guava ŋwa, i ga mangoro haŋ i ga <hesitation> nga neeya kosay ze yaŋ da Doosey ze yaŋ da hayo day kulu i, haŋ kaŋ yaŋ i ga ŋwa day no kaŋ yaŋ i ga ci. Tuuri ɲaŋey izey dumo kaŋ yaŋ i ga ŋwa: Bulanga yaŋ goono wadin kulu tuuri ɲa yaŋ no kaŋ yaŋ i ga izey ŋwa <hesitation> araŋ di Fantu, boro kulu bay haŋ kaŋ se i ga ne Fantu. To Fantu, i ga izo ŋwa <hesitation> wadin yaŋ kulu ize yaŋ no kaŋ i ga te kaŋ i gan ŋwa. To d'i na Fantu ize k'a kande, i gan ŋwa i gano,i ga hin kaŋ ŋwa i hinanta. D'i na hina, i gan ŋwa. D'i manna hina mo, i gan ŋwa. <hesitation> Nidi wadin kulu hayo no kaŋ i ga ŋwa. I ga Fantu ŋwa i ga saaji tuuri ɲa yaŋ no kaŋ goo saaji, i gan ŋwa. Wala araŋ si Burto bay no? Burto kaci Mufa. To Mufa mo goono, aga ize te, da izo nini izo ga cirey no. Da izo cirey, i man ŋwa. Izo ga kaani no da i gan ŋwa Mufa. Boro kulu bay mate kaŋ Mufa ize goo da. Mufa ize i gan ŋwa no.